Manahakan'izao moa ñy fandehany ñy toets'andro an'Endy añe: <shushes> Mana rozy ñy toetr'andro môzônà, antimo antiñana ñy ahità ñazy, misy koa ñy toetr'andro torôpikaly avaratsy avaratsy andrefa koa ñy ahità ñazy, mana rozy ñy toetr'andro simpitorôpikaly noho ñt tamperé <shushes> antimo no ñ'avaratsy andrefa m <shushes> isy azy, misy koa ñamindrozy añy ñy toetr'andro mijale no karisity antimo antignana.